Ny fomba voalohany fanaovana saosy curry a ohatra hoe maka maka inona moa ty izy, voatabia sy tongolo a de asina endasina kely amin'ny menaka de endasina tsara de asina poudrana curry na vovokana curry de afangaro tsara marihitra tsara de mahazo saosy curry enao aveo.